La kuro’ xen júú kiee’ tá’ jö tö i xen je nuu re fáá’ra jö i kie la’ i xen xiñó’ kö’ a la ree e tyn i a al ree lɇ e kuii, a la ree lɇ e ñi, la kuro’ xen köö e dse dsáá ná jná, La nɇɇ’ jan jö tö i bii ga e <hesitation> i bii ga e re tyy kie’ e biiga e ñi´, e bii ga e xa í’ kié’ lajy e jmⱥⱥ re fáá’ra kie’ e ty lyna jn+a, myy i i ba ‘néé’ jan ráá’ jan jö tö i bii ñí jmí’ re jmⱥⱥ bii wÿÿ jɇɇ kö’ i bii wÿÿ e dse lí juó’ xáá ‘ñee e ngý kö’ e nɇ ‘néé’ kö í’ kiáá jná kiää’ ná tá’ jö tö, kie’ ‘néé’ myy i ba ‘néé’ i lyna jn+á i bii ga e tyn e biiga ñí, e biiga e bii dsí e biiga e xa í’ kié’ e nɇ náá’ köö e dse dsáa na jná kié’ je la jyn sún jö Tö.